Mening madaniyatimda ko'plab an'anaviy taomlar mavjud. Ulardan biri palov bo'lib, go'sht, sabzavot va guruchdan tayyorlanadi. Yana bir mashhur taom - manti, bug'da pishirilgan va go'sht bilan sabzavot bilan to'ldirilgan pirog-dir